Na kam duart të terme- na kam likurën te duart e terme, ish mirë na ghuzarja na crema idratanti, probabilmenti më shumë se një herë ndite, makari dy o tri, e të e vuja për un periodu qëroi, e të shihja na vejë më mirë.